Somaneet ko tareteech ing' ing' olatokol le ki lekimeng'chine amu ng'okararan ng'okisoman, koteretin inai ile kii ko kararan anda koya, kora inae ile tukuk chekweretai sapee ng'ung, ak inai oleneititaii lakok kuuk atepeet ne kararan ko uu lekikinetiteen, kora somanet ng'o kimache inyouru paisheet ko sapos isoman, ko ng'e ke soman koyotok ko imuchi iipaishe, kesirin paishet nepo serikali andan ko neng'ung ko kako kotareti somaneet, ko ng'ora ng'isoman kotaretin inai ile ya koro ki kii andan ko kararan ki ii, somanet kora kotareti inai ung'alal otepii ak piik ko ng'imesoman komamii chii nemachin, kong'isoman ko yotok le ochom otusotii ak piich ong'alal, amu mamii chii ne chome chii ne ma soman.